أول حاجة بنطفي الفرن باش يهدا وي- وي- ويبرد وبعدين بنجيب متلاً ال- ال- <hesitation> فوطة أو شي يكون مخصص بال- <hesitation> بال- بالمسح الفرن الأول، وبعدين بنحط ماء و وكربوهيدرات وحاجات كدة تشيل ال- الأي حاجة الملتصقة في الفرن، وبعدين نبدا نكب فيها ونتركها لمدة خمس ست ساعات يبم- يبقى تمام مئة مئة.